Yeah, ley get some food neh where can really make ley body strong yeah heavy heavy food neh people where can do heavy heavy work neh yeah ley can eat some food neh where can make la body grow like ley thing I talking about ley dumboy and fufu thing if you really eat la food neh regularly a can make ley body strong la food for hard working man people neh wor can do hard hard work wor can bay house construction man neh man neh where can dig foundation do hard hard work la food neh like that when ley eat a can make ley body strong ley get some food neh when you eat ley a can’t make your body strong but me ley fufu gb dumboy and thing neh la heavy heavy food neh cassawor a may from cassawor and you know cassawor la la la la carbohydrate yeah la food neh where can can grow ley body a give you strength a may you strong when you eat ley regularly a can may you man your body will look good people will know dah you eating good good food yeah Yeah I believe ley get some food neh la can make ley body strong and la some of ley food neh there becor hard working man you need to eat good good food neh you need to eat heavy heavy food neh becor ley work where you doing alone a can take all your strength from inside you so to recover ley strength neh back in ley body you need to eat heavy heavy food neh like gb dumboy gritter dumboy fufu yeah la food neh where can make ley body strong a can make you work as a man so yeah I believe ley get some food neh where can make you strong a get some food neh where can make you strong protein food neh yeah you eat good good food neh vegetable all la food neh when you miss it together don’t jeh eat one type of food, one type of food can’t grow ley body you have to eat small small of everything you eat small protein small mineral small vegetable all ley thing neh when you put ley together you eat ley a can make ley body strong yeah I believe ley get food neh where can make ley body strong.